ميتين عام للوراء والا ميتين عام قدام؟ لا ميتين عام قدام أحسن. بغينا نشوف كيف كيف المستقبل هذا بيكون كيف التكنولوجيا كيف التقدم العلمي كيف الانجازات الطبية بتكون.